Cara ulang tahun yang jang gena, gena ngone gahi mam-mam, foli lilin la sgure tora, la mansia haro ino bantu so rayakan ngone na ulang tahun. maha mam-mam gena ngone tola ene rasi ngone bagi te mansia-mansia la mansia juga so doa ngone agar ngone na umur tagi gau